Warna hijau au mengasosiasikan no alam no kehidupan. Au berpikir warna hijau warna yang menenangkan, warna yang memberikan rasa damai dan saling mengingatkan ita basa tentang keindahan alam.